<hesitation> kulanga kurika mangondo gogo nuvera na mang’ondo manyishi shulavika msigolo gave msigolo tawe kuri na avundi mmarimro uvukula mangondo yaga uia urikao kuviga iweneo varakurindira mangondo gogo galavaa na vusalama shulavaa nago na wasiwasi <hesitation> gari munzu mundu arakuirira tawe na ndasuviranga nimandonde gonyine ga vavika mubank lakini lwa ndajenda mu ndanyalo vindu vinyishi vivikwa mu ndanyora kari ititle deed, zivikwamwenomo, nuvere nuri na iwili uvika khandi mwenomo narikimwenomo zirisafe shikhora tawe mundu shakwivira tawe nuwenya kurumukira uzia nururiza, uvumikira khandi ukora shina ukarukiza mu. niva mmakono malai.